अपन जैसे की कही घर से बाहर निकले छे। अपनको कोई तीर्थ यात्रा जानूँचे या कोई गाउ जानूँचे। तापन मोटर में बठाएं या रेल में बठाएं तो काम भोग सारा यात्री रहें। फ़ाई अपना पास कोई बठलो रहे वो धीरेस ओखा पुच्चे की भाई बहिन तुम कहा जाइयो कीना गांव जैगो कहा उतरोगे। तब एक दूसर से उनको परिचय हॉट। फिर कोई बोलत भाई हम इंदौर जयीरोज़ कोई कहेस हाऊ अलीराजपुर जयरोज। फिर ऐसो पूछता पूछता नो उनामा बहुत दोस्ती हुई जाट। फिर साथ मा बैठते एक दूसरा का कोई क़हत की भाई चाय पी ल नास्तो कर ला। ऐसो करीना उनको दोस्त बनी जाट। फिर जीवन भर दोस्ती बनी जात। पर एक दूसरा का पूछता बहुत साते वाला गेतने देता आपको उम्हें परियारा दोस्त बनेजाएं। जीवन भर का बहुत दोस्तपूरी बनियाजाएं जाती बहुत।